وي, راني عاقل بلي سيتي بروميار اني تاعي في الجامعة ة كان خصني ندي ساز في ليكزامان, و هداك ليكزامان لي ندي فيه ساز باش لا موايان جينيرال تولي ديس, و طاح كيسيام, سانسارمون ما كنتش قابده, و درته او هازار و ديت ساز, سيتي لو مومون لو بلو شانسو دو ما في